اسمع اصحيبي شوف، قصدي الرياضه راها مليحه ياسر ياسر، لازمك دير الرياضه، وراها تنفعك، لا- لازمك تبدا بشويه، نتا ما تبداش مباشرة بالقوة، تبدا غي بشويه تبدا تمشي كل يوم تمشي شويه ومن بعد تعود تجري، ومن بعد بشويه بشويه تولف روحك، ومن بعد كي توالف أصلا توالفها ما تزيدش تقدر تخطاها الرياضه، تعود لازك ديما دير رياضه، تلقاها في صحتك تا مره اخرى تكبر تلقى روحك قبالا وبصحتك شاد روحك.